Ta yuku kuii io yuku kuii jandadá yu horre xeendeando naku yavi nda'a yavi naku te'endo xeendeendo ngoyo ndiuudixi ngooyo te kutniuuni ja nda'avixi kuxi jani xeendendo.